Aminah manokana akoho sy azo tsy vao- i- sy mitovy aminah vorona s- na de hoe mangatody izy na de mandeha afak manidina izy tsy mampitovy anazy aminahy a de akoho ampidirina ambarare izy rehefa andro ariva de mia- ampidirina miaraka amin'ny zanany amiagna hanina amiagna vary fa vorona sy mitovy aminanjy satria vorona mandeha mi to de am tragnony manokana akany fa sy miaraka amin'ny olombelona de dikan'izany aminah tsy mitovy.